<noise> kɨjlɨ ñu'u naá taka ye casbela lo ndakuu barro naá <hesitation> nandɨ'ɨ ye kɨjlɨ kaa naá li taka na ndɨ'ɨso jnu na kuneva'aso.